Ɛɛ, ŋ leŋmɛsɛ banda, mɛ kuŋ na, ŋ bɛ giisina ŋ ngaga ma, mɔnu-mu bɛ ŋ bɔ mu nu bɛ be na, ɔɔ ŋ nyɔmɔ baba nu ɔɔ mɔkɔnu. ɔɔ ŋ bɔmunu anu kɔkɔ beya ŋnda. Anu yɛ ŋ lajii wa kɛ, andɔ, ko nyama ma nyii. A nyii mɔ i tɔɔ bɛnai ti- i tɔɔ bɛnai ti. Tiin nyama ma sii i ma. Bɛma tɔɔ nyama a siie i ma, i taa kangokan, mɔ be-mɔ be-a be i ke maa. I kpe wa ya ma mɔnui ya ko lia. Amu i bɛsii be mɔ kɔɔ ye. I bɛsii be mɔmu a kuŋ i woa. Ya bɛsii be mɔ kɔɔ ye, ya bɛsii be mɔmu kuŋ i woa, siiekɛ, anui siiekɛ be ya i ye. Siiekɛ mu anu ya be ya i ye, kambá ai siiekɛ bi bia. Amu kambá bɛ, ai ya siiekɛ, a ya kpaisaa. Lamataŋ i-i bɛ dúunyaa ma, i miinyaa mɔkɔɔ la. Amu i miinyaa mɔ mu kuŋ i wooa. Mɔ mu kuŋ i wooa, i ba lɔɔ mu a be siiekɛ i ye ai ti to i bia. Kɛ, mɔmu kɔɔkɔɔ beya i ya, ɔɔ mɔmu kuŋ i wooa. Mɔ bi a siiekɛe i ye, aa fɔe lɔ, wo baika we. Kambá yɛ i bao we. Kambá, siiekɛ bi-kambá i siiekɛ bi, ai ya la bia. Amu kambá I fiabɔɛ, a ya ma i fiabɔɛ ai miiɛ. Lamataŋ i bɛ bɛsii be na mɔ nu ye, mɔkɔ ɔɔ mɔmu kuŋ i kɔɛ wooa. Leŋmɛsɛ bɛ. I kuŋ bɛsii be ya leŋmɛsɛ ye kɛ mɔ baa or mɔ mu kuŋ i wooa. ɔɔ mɔ kɔɔ. I bɛsii be a ye. Amu i ya sɔ i mɔkɔ bia lɛimu. Mɔ mu kuŋ i wooa, i ya sɔ i koai mɔɛ tiina lɛimu. I ma koai mɔɛ tiina-mɔ mu kuŋ i woa, i ma koae mɔ tiina joŋga la. ɔɔ i ma jonga be mɔkɔ ye. Koa kɛ-hiŋi pɛ mɔkɔ a jáayáa ma i ya, ɔɔ mɔ a jaayaa ma i ya, mɔmu kɔɔkɔɔ beya i ya. I kuŋ a fɔa mɔɛ ye, i ya fɔ mɔɛ ye, i yɔ, o, ya komu ma nda, a ma bɛŋ ŋ ma o. Ya komu ma nda, a ma bɛŋ ŋ ma. Komu mɛ ko bi fɔna i ye. Hiŋi mɔɛ a sɔ a jaayaa ma i ya, bɛma pɛ a kuŋ i wooa ɔɔ a kɔɔkɔɔ beya i ya. A bɛ a sɔ a jaayaa ma i ya, i yɛ keya. I lɔ o na leŋ, i hakɛ to. Ya sɔ ma, ma, ma kɔɛ mu ɔɔ mɔkɔ koe mu. Komu i hakɛ to. Ai hakɛ ma fuue ya i ya. Kɛ, i kpe taayɛ kiiɛ, i ya change mɔ nyaama. I ma ti mɔ nyaama ko. Amu mɔɛ-mɔkɔ a siiekɛe i ye, siiekɛ bi, ai sɔa i fɛ ai toa i kuŋ, i ti i wanga kuŋma. Komu sáana mɛ, siiekɛ bi nunu a wa sɔa mu kumba mu fɛ sáana mɛ, mu bɛ dúunya mɛ ma. Ya mu fɛ ya Mu bɛ wɛ kpɛ fiabɔɛɔ, a mɛ nu. Kɛ mɔnu bɛ sáana mɛ, mu-mu-mu bɛ-saŋ mu mua ma, nyaŋgba nu kumba ma saŋ bii ma wɛ. Bɛma a nu kpe taayɛ kiiɛ. A nu ma kosa koai ya mɔ tiina. a wai ma sáana, mu nyaŋgba nu-nyaŋgba nu kumba nu bɛ faa na. Anu bɔ nu mangbae. Kɛ mu kumba nu mua bɛsii be mɔnu ye amu anua siikɛ mu ye. Amu lagiiɛ-ŋ ka-mua to be lagiiɛ ye. A wa ma sáana mɛ mu-mu-mu bɛ fiabɔɛ yɔ.